Ooaete mbae mɨmba reta oimeko guinoi jokua mbaepuere, yande reta ramiñovi, jaereta oimeko guinoi kïraï oyomboe, omboaja supe iyarakua, oikua vaeravi jokua jaɨkueguareta, kïraïko oikuata kaarupi oiko yave, oyeepɨ vaera, oesa vaera jembiura, opaete jaereta oimeko guinoi jokua mbae puere oyomboe vaera, jaɨkuegua reata peguara